Akel keringan yato lecet, di anunga ake la dioba, na diobati to denang i daun ake pengobatan tradisional, <hesitation> denang i daun di tumbu tumbukang, dipasappungangmi lima, <hesitation> sipakutami pusumang tau <hesitation> naku jamai tu na lecet. Eh <hesitation> kedepa na belesambuh tolakongki dokter atau anu jolo dibingi jolo minyak gosok raka, ke tepa na bele to lakoki dokter. Di anjoiki kutanya dokter to. Eki na ber naku syafu dokter. <noise> Lako ki rumah saki, lakoki rumah saki bawangengi, bowongengi rumah saki. Mani natereli rumah saki to <hesitation> iya ke luka sedang, ami to so aki soriki tabbale bisa duka sya dipabaengengi minyak gosok, raka to betading. <hesitation> aki anu sapi to aku bongiki rumah saki to, <hesitation> ake luka berat amintu dengraka pata robek, dengraka pata polo, <hesitation> debawa rak debawa la ke ruma saki. Anjomakindai di jai to, di jai ki sili manjai <hesitation> ke luka <noise> dalam, iyamuto luka mala to. <hesitation> biasa raka birunta, de di dindota malatto biasa to biru barangkanta, nasaba malatto, biasa di tassampua ridaung to daung daung sekarang oba oba oba kampong. Iyaregaka minyak, minyak di pabengengi. Kiane sapi to di <hesitation> pala ke dokter, tu malako rumah sakit. Iyake tena rumah sakit to amitu na anu ke rumah sakit na batiki <hesitation>